Ny maha samy hafa ny zebra amin'ny soavaly an: ny zebra any anaty ala no mipetraka dia manana loko fotsy sy mainty izy an. Ny zebra somary kelikely noho ny soavaly. Ny soavaly indray kosa <hesitation> mana- mety manana loko maromaro ary ny soavaly dia afaka baikon'ny olombelona.